Mullõ miildünüq rohkõmb kogõmuisi pääle vai sääntside läbielämüisi pääle rahha kulutaq, nigu reisiq ja. <hesitation> Tahtnuq siski maailma nätäq. Väega veidüq iks olõ viil maailma nännüq. A noq um vaia siski tegeligult ka asjo pääle ka kulutaq. Autoq ja pääle, auto remontmisõ pääle maja remontmisõ pääle ja nii edesi.